Mi tokkan laabi boddum, mi yahan min nyama ko min yidi pat. Mi tokkan nder ladde on ngam mi heba mi laaara dabbaji ladde.